<hesitation> Resaka hoe bagety zany, fi- jareo vazaha mahay an'zany fa ny ahy ndraika zany a de forsety ampiasainay a dia kiso, forsety na handramby hena zahay na handidy hena zahay dia so- forsety ampiasainay dia kiso.